Nan nalto taka tuisagu, ela raisi atoka la taka, tampa atoka waina taka kadaia. Raisi ela taka atokaia, raisi ela kasi arawa taun kakaisi samani, raisi nalo mani paoto, are papara raisi ela amana uwaka maka io ela nalo 'ama' stoai tamani kakaisi samani. Are inau nalo rarema sodina ela raisi tape rausu ellai ka lao arawa, ela raisi ten kg kalo kaisi ama ka solaiama taka solaiama elae dipa atokaia. Are atokalai ena raisi pipiala goreaka ela pa 'kiu' io waina. Pipiala mampa sipoa, sipoa, sipoa mampa sipo bokoina tape lo auru soma lago ela mampa sasaua. Sasaua, are ena atokala papara taim aniani, mampa atoka kakasuia mampa na. Papara taim uai mampa lausaia, lausaia lago ppurela pa dakia, purela taupa dakia ela pa ana, are taupa ana papara taim ela masiani ani raisi tape lo sakaio paua aika koteuka ka aniani, taupa aniani, aniani taua raisi ka ani taulo ela. Raisi ela na ida kain aniani, domala bara kiki ba ela raisi dipaua ka ana. Koteuka taupa atokaia dipaka waga peko ela raisi dipa papagi ela. Are raisi nalo na ida kain aniani tamupa ana ela pekola podoi ela taupa ani, taupa ana, ana, ana lago. Papara taim ela tiau pelo akaloino. Are tiau tape lo akaloino ela paua aika, aniani pae ka ani tau lo, koteka umana aka uwalu pa aniani ela kainiua ela. Are raisi ela nimani nalo tampa atokaia, elana ten kg nalo taka kaisi ama ela, aa, a nalo aparani ewati kapa, mampa kasirua, tampa kasuria sosopenea anuamani ia ewati ruma tamani tu, tuisamani ela, ewati kapa manpa kasirua. Ana skel namini ewati kapa ela ewati anua nato mani. Tampa atokaia elae, palolapa sasaua, pa sasaua, sasaua, sasaua ena dasina <hesitation> kabuna <hesitation> sasaua ela pipio. Pipiala pa alobokoidia, alobokoidia, alobokoidia lago elae pa sasaua, sasaua, sasaua, sasaua, sasaua ela tape lo auru som. Lago elae ate pa iruina, ate taupe iruina pa makia, are makai elae e tuadia dipa makia. Tuauai pa makia raisi makiona ia ma saea, ate ba italai pa asaea. Taupe asaeaia lago elae solo pairuina paparataim anua kari podoi ela kari dadipa peka kari dipa iruina raisi, raisi tadipa iruina elae namini ine namuna papara taim iona tape aikala, purela tape aikala, purela tapa aikala, ana anamuana idai m ida loai kari dip a iruina, kari tape aikala dipa lausaia, are lausala ela mete ida dipa soua dipa kuria. Kurialoaia lago ela dipa lausaia, taupe lausaia ela taupe atokaia. Atokai elae uda kiki asa pa atokaia, uda kiki asa taupe atokaia ela uda tape gaugaugau pa toria ela tape mako toriaisau pelo kokonoro, tape lo kokonoro ela uda pa uraraina, uda taupe ura raina atikiai pa io waina. Pako, pakoaiasa pe tuisala, tape tu tu tu, tu, tu pakoai pelo mamasa tape lo sasaga atorosoma ela pelo tapoasa, tape tapoasa lago elae pakaisia pa iru a oi ai aa atu alai pa iruatoria, taupe irua ela io pa kaisia, poleu tapa aru sike sikeli. Are nnimani nalo amani nawati elae poletai mampa sike, sikele, tampa sike sikele aloa ela mampa aniani. Tamani pa ani aloa elae, nalo kawaidia peleuta pakairudia palo sasau leadia kasi mitakala tadipa tuisadia kokoleu dipa loma aniani nalo elae.